أول شيء راح أذكره بالنصيحة اللى كانوا يحكونها ونحن صغار، إنه العقل السليم في الجسم السليم ،وكيف بيكون جسمك سليم، إنه تاكل أكل صحي تشرب ماى كثير، بعد لازم تلعب رياضة سواء إنك بتروح الجيم، أو حتى لو إنها تمشاية بس لين السوق وبترجع، أهم شيء تلعب رياضة.